Prattu tradizionnallisi, innoga sempri uguallu su prattu. Nosu pappausu se. U pagu de tottu. Pezza <hesitation> e pasta, sa maggior parti. Sa pasta è che da pappu, mancai sia n'ogna di si poi nai. Non d'orroscu mai. Ma è sa pezza, d'orroschu. D'ogna di, d'ogna di, non di pappu. Poitta. Deu mi praghi pappai u pagu ammesturau, u pagu de tottu.